itie emi mkpamade ndika k'uwem mmi nte nsu ndodu mi koro kpukpru mkpo mmi. ndi eyin itu. mmana ke itu. mkpom k'itu. nnam kpukpru mkpo mmi kitu. ndim eside oro efep. medodu ke ebi efik. ndu ke ebi mbin eken edi ebi enwen mkpanade ndika edi ebi emi mmo okudde Abuja. mama ebi oro eti eti akamam ndunke do nsikaka do nyon. mkpinyun mma. owu okpodoho min dikodun do mkpimma ndiko dun do. me isua kied me isua iba. me isua ita. ndun do nnyun nnam se anade ete ami nnam. utim eke oworo de do o ami ndude je Abuja oro nnam